اأ <hesitation> راني أني جديدة فالمنطقة هادي ومانعرفش إتجاهات <hesitation> بجدر تحطي عليه جوجل ماب، <hesitation> ونحصله منة المركزاللي انت تبيه، يجدر يفيدنا ويدلنا ، <hesitation> علي إن نحصلة المركز.